Taka la uan i lehan, lia ka kuru me nauk u mangil taka la, taka na bang meian a mes a pinapo lehan, hare ni i <noise> Australia ji New Zealand, eiau a min hai pinapo te mangil ni bang kuru e goan. <hesitation> Sol e la le la gu tara min pinapo ri ien, le na nen sila ua gu te nen sila ua ruru, hai toukat tariru na kuer se gu an. <noise> Pinapo te ka na ien, te mangil ni bang kuru re goan, <noise> <hesitation> i Australia ka si me na min revan te natei re goan te ka ria heh. Elia kajin na bang e nouk eru tara pal ni tariru be lam te borbor o nom, hia hahaso ne nam a min hakej na min tortor te tapa sila ua mulam. Na mes a ka, elia, te mangil ni la-la kuru ua goan tara min pinapo tariru, e, le ka si me nouk u mangil jien taka na bang mein a min pinapo tariru, be lia te kuas gua tara a kulu a kajien, be lia te na bang e nouk eru, min pinapo i taruru. Hare si na te la ua rim a ru ien, bet me bang ser a pinapo tamulam, pinapo i tariri, be ru te kikisal ar. E heh has, taka la uan i pinapo tariru, kikisal jen, lia kikisal a gu ne ru has e kikisal a ru. E-eiau te mangil me goan a-a pinapo ne heh, pinapo tariru, lia kajin babang e nouk a min-min pal te hare na te pajik e ria ru <noise> a min huhua tariru, min apol na min molih, eiau a min pal te kajin bang koru e goan, ne le kajin ka gua tara latu a pout has. <laughs> Eiau mangil jien kuru tagoan.